Ittuna soctura ti- traa kwa lagos iffil. <hesitation> ifil jirgir eddai akwa yaadi bunyi ka tra- kwaa legos soctor ta- chimba neraa ta chimba neraa nera pindi ti tra- kwa leegos illaa njae asii sukutɗda maina akwa legos soctan sukuɗ-dan darta darta kill tuka <hesitation> janjaaji <hesitation> janjaa janjaa kwa legos kilaa jaajin kila jaajin yawa maali kaenu kana kai sukwae a gaɗawi jaa- kwaa gada wi jaa legos ngabba gatra kwa magaranta kaja kwadda hotda kwa mootoo illa jae shiya tdo ko shiya shiya maakiraajin akwa legos kaya kwatda hootda kwa mootow tisi ti kwadda si chigaba tika magaranta kaman sakandre sukul akwa benishek. Ovigi ti- kwaɗɗaa jae ti kuɗae magaranta ti kwaɗɗaa gabba ti traa kwa legos kila njae ya’aa kathir tuka fooma minissta jibrul aminu tuka avuhu kumaa kamdu su tranfaa tda tisi akwa maiduguri isiya kwa maiduguri isyaa kwa maiduguri tisi retaya akwa kathir asisi retaya akkwa kathir ti ngaɓɓaɗ akwa twa akwa te gaɓɓaa akwa fwa mi sidi bulaa buroo itta tra kwa kaɗuna ita traa kwa kaɗuna akwa abuja yiyaeda shiya paltu lack shiya sid laa mila jaajin kwa maiɗuguri mi siya kwa maiduguri maavio tdii. Itan gabaa kwan chugwae nigi surraa tiya mwa alahamdullai mi chuhwae yawi sir- sim- ra tita simmae akwa uva dayi alahamdullai nigi sirra. Itta sidia vigi itta traa dambuwa itta mwadni ziyaara akwamdu arrae mitraa dambuwa mimwadni ziyaara kwamdu arrae ittaa laa- njae maagu, ssaati suɗɗa itta kwaddaa ngabbaa si kisin jaakwa maduguri. Too soctu lakka yammwa kasuku imi- imi ittan chae akwa vwadtda lakkaa’adi a sini mimmaa lae deyi emdu arrae aa’su sukumaa’jictda yekkae yawi sulaaka imi imii jayae kae ja wie sulakaa’kwa deyi alahamdullai nigi shanyaraa sira ta’amwa nigi siraa’kwari shikkena.